A Filipiny ndraiky zen̈y. Fomban-drô àby zen̈y koa mano- mitondrô lalan̈à karà in̈y mandeha afindra ankavanan̈a, de tondron̈a am-son̈y. De aviô kà zen̈y koa fa man̈ano ohatrany hoe: man̈eky raha araiky an̈ao na manda raha araiky; de mason-ten̈a foahetsiketsiky zen̈y. A- a- afahan̈a man̈ano mivolan̈a raha tian̈a volan̈iny.